Eh, a respòsta in realtæ a depende da-a condiçion de ciaschedun, mi penso. Perché se un o l'à de palanche misse da-a parte, aloa magara gh'é ciù fâ un travaggio che ghe piaxe de ciù donde magara se guägna de meno. Se incangio un o l'à pöche palanche, e ghe serve ee e palanche, aloa l'é megio fâ un travaggio che magara o no piaxe guæi, che però o consente de guägnâ de ciù.